غواګانې هم خپل مالک پېزني او ډېرې وختونه دوی د مينه ښکاره کي دوی خپلو مالکينو ته اکثریت وخت د رمباړو په واسطه د اکثره وخت خپله مينه ښيي. غواګانې اکثرآً د سر په واسطه باندې په اهسته شکل باندې دوی د خپل مالک سره خپله مينه ښيي.